<noise> <hesitation> une ikyakurya kyakwanza iki ndinokwa uvugare, kwasababu uvugare vuliningusu, ata unabi kusyamba, wisika wilima ningosu ukohenga, ukufyatura itofwari unalyo uvugare ukwikuta viva ningusu. Ikingi amajavu, amajavu nakene ka, <noise> ndinokwa kwasababu, gali- galiningosu, ata unabe kusyamba kwivona, unali, kaa vivani inzara najipali. Sana sana, sana sana unali labda uwari, ing'ande, indosa syakuketsa, isyinu isyo nasi- i- inongi, sili- silininzara sana. inzara wivona ulye lino apya jisika bavusiku wiva wita naulilye. Kwahiyo une ndinokwa sana uvugare, amajavo, imikate gyakikinga, isyinu sila sili sili siliningusu sana, <noise> aimikate gyakikinga, ikindinokeru une ndikwerewa kwanza ukutera. Ndya ihatua jakwanza nditola uwunga, nditole uwunga wangano, ndikuvuvika pala, ndisemsa amakasi kiva kamakavuguvugu ivi nditovule isukari, ndivika, nditore umwinyo ndivika, iamira nandivika kwasababu iamira ui- ui- yaani umuda ukungi iamira sio nonu. Sio nonu sana iamira, ndivikea ui- ui- unongi umwinyo, ndisyoka ndisyoka ndisyoka ndisyooka, ndya apandipa ndisyokire, ndinongi nditora ilambo, ilambo iji najiwesa ukukendesya amakasi yaani jivisake najitobwihe, ndivika unkate gula ndikuku balabatisa, ndivika pamuto, kupia buhukosya umoto wita ukutsesi ing'andi. Wipya wipya wipya wipya wiippya, apyawivona wipya, unongi, uvuna uvuvipya pala, u- una- uo- uwufungula ufungura mukilambo mula, ubinya unavone bado mdekedeke unonga, ukwaendeleza tena ukukosa, ukotsa ukotsa ukotsa, ukutsa ukootsa. Ukuling'ana unkate uterike ndeti, kama uterike gwavanu waviri sawa, wanne sawa, vahano sawa. Kwahiyo ata unanterekere ikinu kilonge ninokwa sana avanu vakutali imikate igiitu vakinukirwe sana, sana ukuliko ikeheke ikyakyenyeji iki vatie avanu ivasaiji vinokwa sana. KIra uwe uwe kwasabu ndilinkingandinokwa sana, imikate imi- iminonu gira giliningosu, unabea ukuvomba imbombo vomba imbombo kwa muda ntari.